﻿Yiiko wala mu ninyan peeno fok ɗaakam elankui karoro mani piɗi. Fok shiɓɓammishere kara tummani kan di yu sheer kan shinu ar yi we tugaitum ka enankui ka toomogo, fokju, kararo mandi pidi shi a fokkoru yinɗan ta shakki fokko mani. Mijiban ta riru mara yi diiji <hesitation> gele ka shaaɓi ta toomo fokko kama kakko kar ɗeeko ka fokko dokko kama riko ya shakki ninya kar yuani yakei.